<hesitation> ge na chjon thi <noise> chuxan ng'e kanthia ntha nduji chan sen cha sen o sea jna' xan sea na xan lantha thenga sen ntha pino ya la thi tuthi thi ntha ujieto ntha ntha nchitse uxina teka ntha la nthan ndula jieto ntha nthatsinga la chajnu ntha pero tse tangi ntha cha'ndu ntha ya nthathin na ya la gii ijna ya la ndito chia nche chjian thi ntha chan ntha osea entha la tangi ntha landito jieto ntha tekaa ntha teka la ntha nujno thanxin pero ntha ya na rueꞌa thi ndana ba thi tuya chia ya nema ku kuxijna kuxar'ua o nisu ke nthiꞌa nege nthia ntha ji jna thekan ntha ntha ntha ramada siala chan ya langurin yuba ji jna ngurin chama'ia ntha yaa ntha chjen nthia ntha jii jna chuxin a kexren nch'i thꞌin ntha ts'e nthia ntha ji jna'.